Qo'llarni suv bilan namlab sovun bilan ishqalab yuvish kerak kamida yigirma soniya davomida barcha yuzalarni barmoqlar orasini va tirnoqlarni ishqalab yuvgandan so'ng toza suv bilan chayish kerak va toza sochiq bilan quritib artish kerak.